Dza nkyɛ mebɛpɛ nye dɛ mobɔhwɛ sene sen dɛ mebɛkenkan bukuu. Saintsir nye dɛ sene no boa ma ɔka tsirmu yie sen bukuu a ɛbɛkenkan.